Ngo de ngua drem ngu plek kama thinem ngia drem ia diama chinem de nge drem ngia tung nget pek kama ma mes mes drem ia mamar ia mar met nget. Da sik ia ma kusek kama <noise> mesmes klan de bes mamar ia ina mung nget da marmang nget. Ngi ves nget da bes mamar ia mar meng nget daka ngi ves kam mestamna ngen chama achinenem ngia chung nget pekama mestemna de mamar ia, ngias nget de mamar ia mar ma nget. Daka ngi var ia krang ma ves nget kian de suchut ia ves nget klan da bes mamar ia marma nget. Dak ngi ves nget klana vik ia ngia chu chama chinem ba nget, de mamar a mamar ia abes von genga rocha mamar chusek nge va ngias nget. Dak ngem mamar ia ngema ngilu gerocha tet da bes mamar vadi ngina. Vadi chusek ngo piek ia ngua tu chama chinem be kama mestemne diva ngua tes nget ura chama git ma gia mesmes de ngua tu chinem ba nget da mar pes.